Ɓurani kam ko jogaade dognoowo oto e diine defoowo. Ngati mi fijiraani ñaamde am. Njiɗmi kala ko ñaamatmi tawa ko juutngo am peewnirmi, tawi ina laaɓi cer. <hesitation> Oto noon sahaatuji neɗɗo ina tampa tawa aɗa yiɗi gollude e nder moto ma, nder oto ma. Ni woni ƴeewa dognoowo.